Ah gny karaza na gny no karaza piso koa gn'asia resaky aloha zany de misy gny voalohany fantako andoha ato zao da gny gny persan, le persan gny fizaka anazy, misy avao koa gny le sphynx, de misy gny bengal, bengal aloha- aloha malazalaza, de misy avao koa gny le norvégien, misy gny ah le korat, misy avao koa gny bobtail japonais aloha, ah de misy avao koa gny maine coon de misy koa gny raiky raha reto, britisy reto, british shorthair, de misy koa gny ino koa angamba gny faraparany fantako ato an, ah misy koa gny chartreux, izay somary tsy de maro fahita loatsy aloha, fa izy misy.